Sicürament zura ël sofà, ël sofà al e pi comud, però sa ie nen la pusibilità dë setese li zura, ne cadreghe ne sufà anche për tera, zura ün scalin davanti a ca al e istes, l'impurtant al e setese ogni tant, comuncue, a va bin a va bin anche për tera